بطبعتي <noise> باش تقص عليا الأنترنات <noise> أول حاجة باس نعملها باش نكلمهم هوما ساعة نشوفو معاهم كان حكاية خلاص نمشي نخلصهم باش ت- ترجعلي، وإلا نعدي شكوة ونبقى نستنى فيهم حتى يجيو يشوفولي، كان مشكلة منهم هوما يبعتولي شكون مصلح يجي يشوفلي لخيوط ولا يشوفلي لي العمود لي برا قدام الدار، وإلا كان حاجة نجم نعملها انا نكلمهم وهاكا هوما يواجهوني بالتليفون وانا نقد